Tilimiz fikrlarimizni ifodalash vositasi bo'lib ularni shakllantirishga ham ta'sir qiladi ya'ni biz til orqali dunyoni tushunamiz va boshqalar bilan muloqot qilamiz turli tillar turli fikrlash usullarini shakllantirishimiz mumkin bu esa insoniyatning boyligi hisoblanadi.